Mëleenţ, mëleenţ acúum ţí umúndu wí de, mëleenţ acúum ţí umúndu wí, áa añaţ pëme mekací mëleenţwum bëliŋ. Me injí ţí uwejaţ injí utíis kowí kuráarwí ţí këleenţ kancí kaleenţa ţí umúndu wí, manjá ayëlan këleenţ usent ná balak.